Bueno de chiliguaki kishmati de pulla den de árbol de gueyaktsitsi ahorita de chile de guayli chipotle de pasilla non pero bueo de salsas chigua de árbol niqui va de gueyaktsitsi de chiltelpi de guaki guan de costello niqui de gueyaktsitsi de svanerl non amo ca pero ca de verde pues tlen ocse de cuel chili seco san yenon ni quishmati guaki bueno ocuel de san yenon nochi